Gny trandraky aloha mahay manamboatsy trano ambany tany ao. Eh! Gny tombotsoa azony amy ze raha zay, laha ohatsy ka miteraky i, ao ro anajariany anany reny mba tsy hisy mpanelingely sady tsy hisy biby hafa hihina anazy. Ao koa i mamaha anany rey laha ohatsy ka baka nila hany la manday hany hoan- hoay anany rey i la ao i mikarakara azy mandrapahabe anany reo.